نحب البحر أكثر من الجبال على خاطر البحر عمق البحر امتداد البحر بالنسبة ليا أنا راحة ، البحر هدوء هدوء هدوء هدوء فما تعبير على غضب يعني رائع وبطريقة رائعة ، انا نحب البحر برشا برشا برشا برشا